Kuma vle o papat ngam kam dok mang e sinta kre ben ko kuma vokom o mia a kuruk ngama ngata kpom o reha, ngat sirn o retor lyar ngat kaenkim o langael ngata vle ksirei kaemik kun mnam ngaro rektor o papat ngam kain dok te e ben kre sinta minak pis enangtok kat. Va o papat ngam kaim dok kaikiemte nglenar akuruk ngama vle. Miak turang ngar. miak miak turang ngar kpat mang ngar mo ol mo krek. mo tgluk mia or kam pat mang ngai mruo e miak turang kelenar ruk enangtok kat ko o taim akuruk a ngam yamok nera ngai kuo ma ngai kat. Miak kol anietto miak pat me rieto si o a a ni mhel to. Miak pat mo lapnek O animhel to nak kpa pis he kpis mo. me thera mrot ka klana, kain a ye ngang kmivie o mekero kre me thera lol kero krek ka ka klanga ngar. He kuma vle o papat ngam kaim dok kaikem enang tok va kuma serpgam min kam ngai kvartovo m inak korsang kngan a patter ngnes karo rhek lol o papat va ksir serpak po reha. Va e titou ta ngoumie te he kum ngai gia mrung he. Ko ma mrung kaikem ko mor ri ngot ngai lo sim kpom a ngai ha tang kam turang min tete e. Min tgus e lnou kre titou kut nop hak ngot her gia vle kngai klei ka llues. Klol ngor les nang ngot ngai lo ekon a Tomen tang nga ngin. Mikut nop tokhe kuma mrung e titou kre inoue. Kuma vle kuma mrung e titou ko e inou tparem kngai ka vle kre regina ku. Nnang dok kar kualo mangi va ngin tet ngoma totot ma lapunman. Tokhe kuma vle o papat ngam ngai kaim dok va kum vua svill mng e titou kaekiem te, o titou he ola ngorak ngan mar turang ngar ko ngata ngoumie tok ngot thera tuturang ngar ko ngotla serpak kam. Ngot ngai la sir serpak kamkpom o reha kam turana ngar kam ekon ngaro krek o ngaro nho ruk kuo mang ngor e tokeh kuma vle o papat ngam ngai kaim dok klikhe. V ak kam serpagam kualo klo nyie he e ben kre sinta. E inou ther vle te he nang mei mia le ksir serpak he le ka kpom o reha va gia vle kun va ngaiha he. Ngai. ngai kais ko ani Kolkha o ani kenho o ani pnes to me thera ngai knop kun mnam. Va ngoldeip kat a mhel to ta kueng ngor mia or kam kiengai mang. Miak pat mang mo marot ko miak hop. se gain ko miak konnit. Mang a ngaimik oni kaain ngongai. Miaro reha ruk kun ko mema lol o papat mia or kam kiengai mang ngoldeip va mor ko ngoma vavle mo mrek. Miak pupun pa ngan ngoldeip atgiang to ta ktar mang ngor he ngruak kael o papat mang va ka la lienage mang ei khera havaing ngai orom o papat ruk endruk. Miak kaelik kun mnam mia lo ipak. miak sir serpak tok enangtok ko miak ktua sir knga. ngai. ngai ngai kais ko Ngot hera nop mo mnam a mie to eda ei kuaro ek ngat hera nop tok.